E e. Da maro aza ny fotoran'olo a Bangladesy angny da tena maro samy mana ny fombany ao ny olo manafomba animiste zao ka, ao koa ny olo boudaiste ka ao ny Indou ka, ao misimany ka fikambanan'ny ireo aby zay ro mamaro ny kolontsolontsain'olo amignanagy